<...>Roe avao zany ñy tanà fa fa nipetrahako, <shushes> ka tanà roe io zany ñy: -Nipetraky aho tamy tanà atao hoe :"Ambovotsiritsy "zay, nipetrak'ao aho añatin'ny, eny tao; nifindra aho nipetraky, nifitaky a Toliara ato, nifitahako a Toliara ato zany, fa folo tao henanik'izany.